Ebiro bya- ebiro byo muweeki tuyina ebiro musanju, haroho baraza, haroho kyakabiiri, haroho kyakasaatu, haroho kyakaana, haroho kyakataanu, haroho kyamukaga. Haroho ne'kiro kyokugenda kusaba omwiramiizo.